Aniversera za ndraiky tsy de miasa loha be aminio aniversera io e, fôtiny tsy de rango- zahay zan̈y. Za tsy ary nankalaza aniversera zen̈y fa ankamarôzan̈y olo haiko ko fa man̈ano aniversera tonga lafatra zen̈y irô afaka miinvite kamaradindreo azondreo raha ilain-dreo jiàby.